Cha nda ja ndaa mee desportista ndioo basquetbol yee delatel nda siquɨ pelota io yitɨ ñuun ia veji nuun ujun nda ndiqui see nduvivo gongue nde ne nde yee pelota nda siquisi nda mee yuu va tihi tucu yoo bolibol nani ia pilate ta ndee jun ujun pelota nda siqui yɨ yɨvɨ quehe tu futbolbol nda siqui landa nahan te ndioo me un yehe un tia ndihi sii chihi sii yata pelota. Tai mei ndehe mei basquetbol te nde ti yuu futbol te vei nuun yu yucu cuu un yaha ja ninu mee atleta ña yoo vico